Owal abaka kummunen huttaai, tar huttaa un abagnai, <hesitation> ironon tala ton safarkan goni, walaa matooka kumu walaa tinooka kumu, ir tala wida nourka fekirname, in nourinane, in huttaai in keleka hekir aiseinga? <hesitation> takon kitab tana bagnon bagnid tana ton in huttaa duniaal daari malleka <hesitation> taron non ken faai kan gon in huttaan nane dafwekka nourin bagnidin haalsen gabilo <hesitation> سبحان الله yani nour nour malleka eska aga alli norinane قدرة maleka tala agiba howin uui.